Fayande luggudum Je defugo, fayande yajjudum je sa'ugo kusel. don fayande makenge je defugo marori. bedo naftira be fayande on ngam defugo nyamdu, dollugo ndiyam, sa'ugo kusel ko sa'ugo bulumji. be do siga fayande a defetendu ngam himbe naftira wada haaje mako ha defetendu.